M- tena misy aloha, tsy voatery hoe hiasa avao zany anao vao manao fitafià hoe mendriky. Voalohany aloha zaho tia manao fitafy classique e satsia tsy v- gn'aminay agny moa zany raha vao misy fety na olo manan-kaja avao manao fitafià an'regny, io koa moa zany arakaraky ny tontolo misy anao e fa zaho aloha tiako ny fisikina classique satsia mba maneho mendriko mba maneho endriko hoe modely olo io mba tsy itenenan'olo anao hoe ah! manao fitafy tsy mendrika anie lehilahy iroy na manao fitafy tsy mety. Tsy manao f- lafa tsy manao fitafy mangala baraka avao zany de fa mety agnamiko zany e.